Испания бисер ба ман махкул хаст. Ягон руз хатман меравам. Испания дорои анъанаҳои хеле ҷолиб аст. Яке аз маъруфтарин анъанаҳо — “Сиеста” мебошад. Ин танаффуси нисфирӯзӣ аст, ки мардум баъд аз хӯроки нисфирӯзӣ чанд соат истироҳат мекунанд.